अगर आपनका जो खाना रंगीन मनाओन है। ये आपनका जो खाना डालना र्यार रंग आवेचे। आपनों खाल सके। अलिए जो केस आवेचे। तीनों काजा आपनों पिछेन मिठा चावल मां डाल सके। जिसे की जे अखा केसर गलर नो हो जाए ने। आपने पहले खाना अल गलर भी डाल सके। उलन मां जिसे की दिरेंग गलर भी आवेचे। खाने आरे <hesitation> रोचे जो काई नुकसान नहीं होई।